Veru veru zan oro ɛ'ɛ zu'an perobe yamu ho bi doso mibin a we deni yi a zo le bera twa wɛ wa oyi biri'a ni to mu zo lowɛ mu ma we a mu zo la don oyi biri'a ni to ni lɛro be fomite a to ni hɛna a bun kile we hɛra